வரைபடம் என் கைகளில் கனமாக இருந்தது, காகிதத் தோல் என் விரல் நுனிகளுக்குக் கீழே உலர்ந்த இலைகளைப் போல சுருங்கியது. அது கடந்துபோன ஒரு சகாப்தத்தின் நினைவுச்சின்னம், விளிம்புகள் கிழிந்து, மை மங்கிப்போனது, ஆனால் குறியீடுகளும் ரகசிய வழிமுறைகளும் இன்னும் காணக்கூடியதாக இருந்தன. நான் தடயங்களைப் புரிந்துகொண்டபோது என் முதுகெலும்பில். ஒரு நடுக்கம் ஓடியது, என் இதயம் எதிர்பார்ப்பால் துடித்தது. அந்த வரைபடம் ஒரு வெறிச்சோடிய தீவில் மறைக்கப்பட்ட புதையல், தங்கம் மற்றும் நகைகளின் புகழ்பெற்ற புதையலை உறுதியளித்தது.